Tsy haiko aloha hoe mbo mila fanov- fampiasategna koa gn'amboa, Fa raha tokony ho izy aloha, gn'amboa fa mampiasategna avao isan'andro, Izy mandehandeha eran'io, milomay, <noise> mihina, mihetsiketsiky eny. Fa mampiasategna avao io isan'andro ka aminaha tsy tokony hisy hoe impiry na impiry fa na de fihetsiketsehany isan'andro io defa fampiasategna ho anazy.